Belgem hui tsu o. Ani tsu hardy dis titen lokal ingredient lia. Ani hau tsu beer. Beer vanga an famous. An famous liam hini. An popular dis tetu waterzoid tite. Flammy stew tite lia. Tis rang rang tenia waffles tihitu. Ani siap mania. Muffins tite. Titis tite. Croquettes tite ania. Lia. Ani hau tsu shrimp. Shrimp tia and manna sa. Tis rang rang ania anta hitu rabbit sauce. Rabbit te tranga meatball siap mania. Stew tian manga. Ani hau an chocolate vanga famous liam hini. Chocolate tia nila win. Ani hau hi 100% cocoa. Cocoa butter tin. Ani an siap mania. Belgem hau hi. An neighboring hau hitu France, Netherlands le Germany hau ania ni.